Fomba fiasany aspiratera; ny aspiratera mitôgna ny a loto a de <hesitation> izy a mandeha courant-gna, tsy maintsy mila courant-gna zany mazava hoazy ra tapaka courant-gna de sy mandeha izy de izy ma piagna foagna bouton aminazy a de mandeha izy de ndesinao mare fako io de vaosintona aby fako aminanzy, fako, tapatapaka taratasy, rano, lotoloto jiaby zany de vaosintona nanzy de tegna sara mampiasa agnanzy sy mampizaly fotôna.